Nejk ko'o ukën porque ko'o yë anëmëp ko'o myak abëkëp mëdyak wi'in jëwëb a'ax yë y yabëjpyë a'ax yë y këm nëkëkëp tëjk kuenda ajpë pues kuenda adamyë a'ax jedun.